स्वतन्त्र इच्छा कहति की साइत मनै या प्राणी अपना निर्णय करना, अपना सोंच, विचार, इच्छा, क्षमता, विवेक वहके बतैता । स्वतन्त्रत <noise> सोंच उ हे जहाँ हमरे बिना कुइ रोक टोके अपना मनति और उ चिझ वहके पाइक, लेहेक या उपयोग, खरिद करेक चहति और वहका उपयोग करति जौन की कुइ फेक करेसिकता । भलिभाँती चाहे उ पुरा होबे या ना होबे, काहिक की स्वतन्त्रत इच्छा ऐसन इच्छा रहता जौन मनै हर एक चिझ पाइक कल्पना कर्ता सोँच रखता भली उ पाबे या ना पाबे । उहिक मारे स्वतन्त्रत इच्छा रखना जरुरि हे । हम्मर दिमागमें हरेक चीझ के बात ऐता आउर हमरे वहके लेहे सिकत होइ या सोंचे शिकत होइ।